Ny fahasambara gnatsaiko ao voalohany da fihetsepo faraky ze soa agnamiko manoka hoy fihetsepo farny ze soa gnatao fahasambara satria la ohatsy hoe ka misy raha iranao igny zao da tateraky da sambatsy anao zay ohatys hoe nanambady anao raha igny fa nandrasanao ela be avao elabe elabe elabe avao manambady igny amy zay anao la sambatsy anao zay gnatao hoe fahasambara